A ɓaman kadoo o coodaa ko fiiltinirtee ɗun. ko piiltinaa kombaa hoore ndee naannondiraa ɗun. Saa waɗii non fuu, nden kaa non watta so ɗun ŋarɗa faa gasa, nannda jon kaa kadoo.